Thailand haste ni nokbar twuibar o khe kutung kwchang tei watui tongo. O haste ni tungma jora khe march ni simi june tal jora tei o jorao belai tungo. O jorao nokbar ni tungma chollish degree celcius par wngui thango bangkok hai jagao. Watui ni jora khe july ni simi october tal jora tei o jora o belai watui kwlai o. Aboni bagwui chiang mai tei bangkok hai jaga rok twui pungwui thango. Kwchangma jora khe november ni simi february tal jora tei o jora belai tongthokma jora. O jora ni bagwui thailand haste o fatarni kwbangma borok rok somudro gana o beraina fai o.